ഛ്ഹേന സമ്സ്ക്രുതി പ്രപന്ഛമ് ലോനേ അത്തിന്ദ। പുരാതന മൈനേ സമ്രുധിക അബിരുധിഛേന്ദി। ന സമ്സ്ക്രുതി ല്വോകതി സമ്പ്രദയലു കുതുമ്ബബ। ദലു ഗൌരവമ്, മരിയു, സമു ഇക്ക സമഗ്രത। പ്രമുഖിഏത മിശ്തരു അഹരമ് നുദേല്സ് രിചേ। ദുമ്പ്ലിന്ഗ്സ് മരിയു പന്ദു ഗ പ്രഥിക ബന്ഥകലു। പ്രസിദ്ധമ് കല മരിയു സന്ഘിഥമ് ഛ്ഹേന കലല്। ലോ ഛിത്രലേകനമ് കലിഗ്രഫി മരിയു ഗുന്ജന്ഗ്। സന്ഘിഥ വൈധ്യമ് പ്രമുഖമ് മൈനവി ഉത്ശവലു। ഛിനേസേ നേവ് യേഅര് ദ്രഗോന് ബോഅത് ഫേസ്തിവല് മരിയു। മിദ് ഔതുമ്ന് ഫേസ്തിവല് മുഖ്യ മൈന പന്ദു ഗാലു। മതമ്, മരിയു തത്ത്വ ശസ്ത്രമ് ചോന്ഫുസിഓന് ബോവ്ധ। മരിയു ധവ <noise> മതലോ മിശ്ഥ്രുതന്ഗ। പ്രഛരമ് പന്ദേയൈ।